أيه نجدر نسبح ونجدر نركب في الدراجة يعني، أني تعلمت السباحة في عمر سبع سنوات خديت فترة قصيرة ولحجت اتعلمتها لكن خذت مني تقريبا أسبوعين بيش أتعلمتها أما الدراجة تعلمتها حتى أى وأنا صغيرة لكن خذت مني وجت لين جدرت نتعلمها يعني.